وي بالحق الحياة تولي معقده اكثركلما تقدمنا فالعمر <hesitation> مش كما حياة الصغار سي لافي اون غوز مع معندكش مشاكل متخمم في حت شي باغ كونطخ كي تكبر في العمر كلما تزيد المسؤوليات عليك كلما تزيد الكاهل عليك يكثر كلما تزيد تحس الحياة معقده اكثر و شي مهوش ساهل مهيش ساهله حتى طرف